mi mbawaai mi anndita ko mi majjini e nder lewru so mi wannda ko mi majjinta, daga ɗon bo sai fhuɗɗa ittuuki ko waala amfirgol e nder.